So a yiɗi ndesoda kusel ma neeɓa, aranon lotu kusel tas, set lira e nange yara hendu ta yori sai suɗa e inaare wala guldum, ko ndesa e nder na'ura ko wiyeete Firji. Ta waɗi non kusel ma neɓaay ko lamma.